Per nare ni ran zya rui lo niz, ni rana lo gexlyw queity ztal di many rana nú tal, baide pack cantidá many núma naré ni run ve sia ni ran zya ni, deck ni ra many nú bel lo niz, nú ni rni raba cangrejo lo niz, lo niz ga riu ní, nú ni rni raba ballen lo niz gá nú ni, nú ni rni raba <hesitation> tu many gi ganó, <hesitation> ztalo lo clas many ni nú lo niz va per numá queity rá di ma ni runbé, ra pescado zy runbe, nú tiburón lo niz nú, purte ra many lo niz ni va, ra ni diz runbe núra lo niz.